Le verdüre se t'le büte ën frigorifero cuandi t'i cöie a duru a düru 'na zman-a al massim, le tumatiche anche dë menu, ënvece për bütele ël le bürnìe cun l'öli e l'azil e parei a düru anche ün ani, ün ani e mes opüra t'ie cungele ënt ël freezer e parei almenu ün ani dë sicür a düru